hɨne gɨr ɗyeke a hwoɗe a vaturnr shi gɨrtaturn hɨne mɨna hwoɗe ɓaturngɨn ɓa pɨraturn ɗyeke de ta ne turnn ɓa leri turnriba leyaturn hɨn shi taturnn ɓa gyaɓa a shi ake ye ɓa shi azaturn ha mya dɨ vaturnraturunn sɨ zɨmtaturn daturn hɨ ɓmban na wuda daturn a nii daturn hangɨun an nda ta hasaturn a hangɨn na sɨ kɨnaraturnn sɨ zɨmtaturn na wudaturn a pukaturnraturnn anonda haɓyi ta habyi karaturn na kɨn haɓye na pukaturnraturnn taturnn ka ne taturnna dɨ shi hake na ka nza a dɨ zɨmshe ta sɨ taka di. Ɗyeke de itə ma a dəliyə na gəkələ təleyə a tɨ hɨnə amma an nda omə təna dɨ ga ɗan shiggɨn <hesitation> tə leri goshe ne de dɨ shi dɨ tatfe tə ɓa tiya gyabə ta a beshitən ta gyeɓa a beshi ta kwaɗe tən ta gya ɓa a beshi ta kwaɗe tə ɓa gye ɓ bashi gyaɓa te təna gyaba sɨ mban hɨn ɓa dɨ niyə an nda ta sɨ zɨn ti karə na hɨlɨ rən sɨ zɨmtə so ɗye ke de ka goshene de she na dɨ gɨrə kat tən leri təne dɨ shi kusa hɨn mban hɨne vərən sɨ zɨmba təna a gɨrgi ɓəng-ɓəng.